Mata giya lèkwèna ta gad sa, sabada ta ɓo mama. mata dka mama. ta sun ka ah nènga nas kat ma nènga nas kat ata chika mbla, aka min gida vasa twudum, man ka mina gid twudum, nènga ntma ant dakwa, n'gawmè manta gan makaran tskam, kaga wudai ngaba azn ta min gida vasa, ta ndiya biya <hesitation> gumna ta gad sata bn, ilimi anda, shugaban kasa ta gads ilimi anda, ya kamata ngba ta gan gi makaranta <hesitation> an'nga fin ndva vasa <hesitation> a nga sun vunga, kaga ma ilimi zhès sdokwa ndawa ndawa sun vna, ndawa ndaw ba sun kata ah nas gwaliga nasa kiya, nas gwaliga nasa kiya, ntsukwa nasa a'gida ilimi, ma ilimiya zbi kam a mba giai, sai min gid, im min gid sdokwa gwatn haryan zu, nga min gida nga bi, ya kamata ai tagad <hesitation> ani dok, ntkam mafa nt dakwa dad dwa mama, ntsat da dwa mama, a min gida nta, nts dakwa mba, nt dakwa mba, ata gad sdokun matasa jakda ba lakwaci nas kam, ng maf kam, a lakwaci man tè mina kungiya mafa tagad gudam tlakwaci nas kam, nga minaha gid amma gashi ant nga dnga daba daba ng mafa. Ilimi dakwa mba, mak ta dka mama ko skwèm skwèm ba ka suna, ko ta dka amèrica ba <hesitation> ma min gid ghida ngay in mina sdakwa. Kɗ nga ngas kata, sam nasa ngasa, sam nasa ngasa sam nan sa tsdok in min gida nas gudam, <hesitation> ya kamata ni dok arai ta gada gada gid makarantas dokwa, a wudai ta dwa mama, ma yiba kantn alada mana mu maf a nga gad kata, katan ta nga shidan gida zhègil mèna a wudai nga ta min gid kam, è zana gwad kata halaki, zana gwad kata halaki, a tè dè mama, a tè dè mama, a tè min gid tè min gids n'mbla nènga, a skwi man nga suna'nga ta mafmaf sdok, arai wudai ng tè gada min gida vasa. ah zan shugaban kasa tba, <hesitation> in min gid, ng ngas gomna tagad ba in mi ngid. maka mina gid aikam, ka sun rubutu ska, kada gi ilimi av mè? Kada ngèch ilimiya tma ma? Arai ya kamata sdok, in min gid tma tm'ba da mingid. kowa sam nawa nawa ba, ma gid ngaya in minasa, ma gid ngaya in minasa mu man tbmb ka sun wuduma vasa, wudum zan kata, nènga nas kata. nènga nas kat gudam sdok. sai ta min gid in minmina ma gid ngai in min ai, aka dwa mbali kada sun ka mè? Zaman waya ta gada tn'ta kat ta min gid twaya kam. ah in nas kata ka tsana nas kata, ka tsana nas kata, ka tsana nan sdok, in mi gida nas kada, ama nga suna ka tma, ang sat tma nt'tma, yamata rai ta gada gan makaranta. mata gaw makaranta wudai ng'ba Ata gada ngwatsa ilimi ara diman ta ngwatsa vasa ra ndihi sa. zan zan ata gad sa ah in nan gomna, in ana shugaban kasa, in nas dakwa sènata, mè ta gad sdakwa, ma ilimi tnga ai agiya ai. ta min gida vasa kabdè, ya kamata arai ta minèg gida nga vasa dok, ata gan gi makarantasa wudai nga ta min gida vasa kwa tma tm ba, ata suna a skwi man i suna ta alada mana kam, nèngas nga kudan va gomnati anta a gan gi. akaranta a wudai nga ta gaw makaranta, ata dwa mama vna ma, ata gaw ma'ana vasa, ata min gid gudam gabadaya skwi mna nga suna nga sdok. Yakamata ata gada sunga tva gomnati avasa ata gad yarè ng mafa ata gad sa, yakamata ai tagada ah sunga nga vasa a skwi man nga suna nga'nta. ant kam kam, tsiriya zhègila a ndun gadkan't kam ah ndunta min ka gid sat kam, kaslangai di, è sun maf dakun mbla ma è dawda kla bka in gaw mè na gad sdok. Zhègil da takaha ata dwa mamama a zhègila ntakahata, a ng ba tasa gan gi makaranta mana wudai nga, ata dwa mama ra di ndo mana gadka ah ntdakwa i chi matsayi mafa ana gad sdok m'mblanènga zhègil da takaha a ndiya biya'a vasa ata sun ng maf tigid a skwi man è suna yant dok, nènga ngasa skwi man è suna ata min gid, a skwin mafmaf mana nganga nga. aya arai ta gada gan makaran tsa man ta gan smadok a nga pi wudai pa ata min gid. Ah zan ndna gomna, ah zan ndna sènata, ah zan ndna shugaban kasa, a gaw mè ta gad sdok? Tè min gid in min mina wudum gudam gabadaya. kèdè mama kèdè mama tant ba, man gid ngai in min bi ba, ka sun ka wudum tma sai ma gid ngai in mina. ata gak nawa naw ba ka suna vasa. lamba kata, lamba nas kata, lamba nas kata gudam ba gadai ka suna. man sa gan gid ngai in min sdok nènga ngas ko ngoza a kra, ma ndu ma gid nènga min ai, a giya ai.